يمكن -اللعة- -ال- اللغة اللي نتمنى لو كنت نتعلمها ، والا نتحدث بها بطلاقة هي اللغة الأسبانية، نحب فرشا اللغة الأسبانية <hesitation> ،ونحب أسبانيا بالأساس، <hesitation> لغة نحبها على اللخر، لغة <hesitation> تحسها قريبة للفرانسية، -تحب- تحسها قريبة للايطالية، حاجة يعني جديدة، وتجربة جديدة، وهاذيك هي أعز حاجة نتمناها.